دودھ کا بات کریں تو <hesitation> یہاں چار یا <hesitation> تین طرح کے جانوراں دودھ دیتے ہیں اب بھی ہمیں انسان لوگ یوز کرتے ہیں، تو دو طرح کے <hesitation> دودھاں یوز کرتے ہیں جیسے کہ ایک ہو <hesitation> بھینس کا، کا ہو بکری کا اور بہت سارے انو بھی یوز کرتے ہیں، انڈسٹریز بھی یوز کرتے ہیں، بڑے بڑے کمپنیاں بھی یوز کرتے ہیں اور <hesitation> جو کی <hesitation> ہمیں نئے نئے بچے پیدا ہوئے رہتے، ان کو ان کو بھی دیتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے رہتے، ان کو بھی دیتے ہیں جو رات کو بچوں کے ہڈیاں اچھے رہنے، ان کو بھی دیتے ہیں بھی <hesitation> بکری کا جو دودھ بولتے ہیں وہ تو اس کا تو چائے بہت اچھا ہوتا ہے